Yag yaa nino nosangat rombato yag yale, no gakzag yag boye, no yag este yag yernirabanemasra, yag yeraka, yag lan no yag lan nirombuen, yag bzowe lani nirbielo lo nisyaab, cherak to gaxt lara yag lan raka no yagə yag yechewa nerkayeloda sekna yag <hesitation> yagnaꞌ ganaꞌ ni xkayagakə ade saknara yaglaꞌ ra yag xtil niga axka ralaə, miron bueno asaknalayatil seknaga yagan yaguecho buane ekigakan, sekena yag kayagra kabaya keyagguechebueya yag neze mbabay, yigrayake na gayrakwanianane unasre ayedan kedan yewkalebtlan, yi nogakra yag.